ye chaka ye-ye chaka naá ye ño'oi nuu ndute naá kile nadar ye chila'wa naá ye ño'oi nuu ndute naá te layu'uñai.